“Quann’è ca capisti ca vulevutu quacchi cosa supecchiu?” Idda si muzzicau lu mussu. “Quannu mi fici ridiri macari mentri ca chianceva”. Iddu calau la testa, comu si l’avissi saputu da sempri. “E iddu?” addumannau cu ‘n filu di vuci. “Forsi sta ancora ridennu… senza capiri ca ridi cu lu mè cori tra li so manu.